Mbo gi ma nhúrin be, <hesitation> uu ggidi nhúri gi a ftuugi fjaa fo, gi ma binyaa bo garot, <hesitation> han ño ndi gi mo ngi borobilem, he ndi ngí mo <hesitation> ginbiiŧa <hesitation> mboli ngi nduulu ngi gjagtu. Ge fana ge, ge gimeges mo, ginbiiŧa ggíti gii biñaŋ ma